ما اللغات الأم لوالدَيك وأجدادك؟ اللغات الأم لوالديّ وأجدادي هي العربية البدوية هي لغة بسيطة وقريبة للقلب، وتعبر عن تراثنا وهويتنا البدوية من خلالها تعلمت قيم الأصالة والفخر بجذوري